Haghire umuhimu weghenda chuokikuu, hang'u ukamika kole kwa shigha iendelea elimu yafo kale kuthililie fomu thikithi kana kole kuthomie ukefike fomu fo ukaghenda ukaghenda fyuo fi fidu. Haghire umuhimu uendelethe elimu hang'u haghire findo tha ajira mifiri. Ii tashigha vindo vabadilika, tashugha mru afikui elimu kiwango kikikana kwaajiriwa kwashighwa ughire kindoki, kindoki ukajitahidi ukathoma ukafika chuo kikuu nicha kwa ghira nafathi mbalimbali tepata kathi. Hata thi kathi tuhaghire findo tofauti na hata kolethi kathi yo findo tofauti kwahirima ifihira itokana na elimu yo kupatie hata kole kuraajiririwe kwa irima kole, hata kuakwaikaa kenyi kwavona laka nighelomba kathi shule furani nifundishe fundishe mda wakwa unareka kwa ghenda kwafundisha lakini haghire vandu vachighamba hoo chuo kikuu si handu yani kwaghenda du lakini kwathoma kuairima na iajiriwe kunaajiriwa thi kuni yo vandu vaghenda vathoma ukamirilia kwamanya kwajiriwa kana thaajiriwa nyi kindoki rwe uthome du umaliye.